בְּדָא בּלקְּמִיגָ׳ה בּטוּל כתפי ללווסט، תם אטְוִי ללפוק עלא לתחת، לבּנטלון טויה פנס، ומנבּעד טיו מַרְתין، דירְהום בּשכּ למנְדַם، כל נוּע מַע נוּעו، טי לחְוָואיג כִּיְחְלִי דָאר מֻנְדְמָה، יִחְלִי לחְזָאנָה דיאלכּ כאפְיָה، וּכתמַתְדִיעְש ללווקת מתבְּעִי תְלְבְּס.